Mi yelan mi wada jahangal be sobiraabe am. ngam min fijan min jala chaka amin, min toyindiran, min nyama ko min yidi mi yara ko min yidi.